Nzi ndi shiminyi nzi ndi ndamalaks isisendi mandola kibala kilahi kiu gutzia kugendakamu mandoa ne switzerlands sichira kibala hikio ne kibala kirahi sana. Kiba na abandu baiba netzisenli ne kibala kaha ekirahi kib <hesitation> nende ebanki yenene yo musiloba, liloba liosi cuena hila ndiyo noenzags bsrahi ni ziof. s zia un ziuwena ina ndiyo abandu bwena ila bamenyi tza bulahi, ngenza bwene ila kandi kunyola ziofisi tza abandu bo omspira. Musiloba riosi ziuwena ila ndyo, mala ndolaku mu tv ne abundu alah sana kugenda chikiraa abands bene ila ndyo kali kibula kirene bali ni tzisand tzinying sana, abandu hwene ila mba kandi honyolanyi egasi onyala kugola ndi unyala kutzia abwene ila ndyo monyoloyo egos. Momenyeyo sasa enzi emala endolaa mbu either mbeek na tzisendi ama ndolekhu abundu nuwagenda npusagendeku ubwene ila ndyo lomonyekoyo kili, kandi chikira na abinds arahi ndarolaks abandu bakseana abwene ira daba ndolaa tza abands bamenyi tza burahi kand mbaks no mulina wanja yatziakoyo maambula bwene hiyo neendahi. Sasa moraa emboraa lidiks ilala nenyola ling’ombe, nyara kugendaku ebwene ila ndyo nzi kulolaks mbslaani mbula kuulanga dabe gendeks nilola ni temoni tziange sigilaa kssla tzo kebslahi daba knenya ogendeko absnds nololeks obilahi busa abundu wenje hoho nzi mbalanga wakakila ndyo nenyola tzisendi lidiki ulala nia nyasaye onyala kumbaks ling’ong’o baas, nyala kuzidks bsene ila kugendakoyo ndoleks shierwanaa.